тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз

сіз жүгіріп жүрсіз бе
жүгіру физикалық жаттығулардың көбінен келетін пайдалардың барлығын бір ақ жерден алуға болатын универсалды спорт түрі
себебі ол шыдамдылықты арттырады бұлшықеттерге оң әсер етеді денедегі майды азайтады жүрек қан тамырлардың саулығын арттырып көңіл күйімізді көтереді
бұған дұрыс тамақ режимі мен күшке арналған жаттығуларды қоссақ тіпті керемет идеалды өмір болады
сол арқылы біз физикалық және психологиялық денсаулығымызды жақсартып бір қалыпты етіп отыра аламыз

аптасына кем дегенде бір сағат жүгіретіндер жүгірмейтіндерге қарағанда өзінің жүрек ауруы мен ауру ықтималдығын елу пайызға дейін азайтады екен
ұзақ қашықтыққа жүгіру мидың жұмысын реттейді қайта құрады
сабырлырақ және стресске төзімдірек бола түсеміз
жүгіру де басқа жаттығулар сияқты миды шынықтырады
нәтижесінде қартайған шағымызда ештеңені ұмытпайтын боламыз
тіпті қартайған емес қазіргі шақтың өзінде де
деніңіз сау болады
әйел адамдар сүт безі қатерлі ісігін болу қаупін отыз пайызға дейін азайта алады екен

ал енді сұрақ идеалды уақытты қашанға дейін күтеміз
бүгінгі істеген ісімізге бес он жылдан кейінгі біздің ересек нұсқамыз рахмет айтатындай өмір сүріп көрсек қайтеді
оған қымбат спортзалдарға қымбат бағдарламаларға жазылып та керегі жоқ
қолымызда бар ресурспен дәл қазіргі тұрған жерімізде дәл қазір бастасақ та болады
өзімізге денсаулық деген бағасы жоқ инвестиция салайық
егер осыған дейін спортпен айналыспасаңыз немесе көптен бері ұмытып жүрсеңіз дәл қазір келесі немесе жүгіруіңізді жоспарлап қойыңыз
мәселен мен ертең сағат тоғызда үш километр жүгіремін одан кейін мына жаттығуларды жасаймын деп өзіңізге серт беріңіз
мен егер таңертең жүгіретін болсам жүгіретін киімдерімді әдетте түнде дайындап қоямын
сол арқылы миымды дайындап таңертең көп затқа басымда ауыртып уақыт кетірмеймін
сіз де солай істеп көрсеңіз болады
егер жүгіруді қалай бастауды білмей жүрсеңіз мен бір жылдай бұрын ютюбта видеолар түсірген болатынмын
ол жүгірудің түрлері жылдамдықты арттыру және жүгіру кезінде қолды аяқты қалай басқару керек деген сұрақтарды қамтыған болатын
егер менің видеом сізге қызықты болса онда талшын нүкте ком сайтынан осы эпизодқа арналған постты табыңыз
ыыы мен оның ішіне сілтеме салып қоятын боламын
немесе ютюбтан ағылшынша талшын төменгі сызықша ай деп іздесеңіз де таба аласыз
тек бұдан басқа материалдарды интернеттен іздеп өзіңізге келетін идеалды жаттығуды табыңыз
тек ізденіс арқылы ғана өзіңізге сәйкес келетін жаттығу мен жүгірудің түрлерін табуға болады

мен сізге шексіз сенемін
сіздің ойыңыздан күш қуат энергияны көріп сезіп тұрғандаймын
егер жалғыз жаттығу жасау жүгіру қызықсыз деп ойласаңыз жаныңызға банда жинаңыз
бірігіп бір бірлеріңізге күш энергия беріңіздер
дені саудың рухы да биік
келесі кездескенше
және сөздің соңында кішкентай жарнама
өздеріңізге бұрыннан бері айтқанымдай мен фейсбук инстаграм вконтакте әлеуметтік желілерінде тамаша жыл дың бетін ашып қойған болатынмын
егер де сіздерге осы подкасттар ұнап жатса және одан ары менімен пікір алмасқыларың келсе бірігіп дамығыларыңыз және маған қосар ақылдарыңыз болса онда сіздердің хаттарыңызды ерекше күтемін
жазылыңыздар бірге болайық

өйткені подкастты тыңдау сондай оңай
кез келген жерде қандай жерде болсаңыз да жазып алып тыңдай бере аласыз
солай кездескенше